الأكثر ذكاء أنا أحب أكون ذكية وأتعلم أشياء وايد انه في كل شي أعرف شي طبعاً محد يعرف كل شي في كل شي فنتعلم أما الشهرة يعني الشهرة مب شي زين بالعكس الشهرة ما يكون فيها خصوصية ما يكون فيها حياة وبس بتكون هدفها الفلوس أما الذكاء تقدر تبني فيه الي أكثر من الفلوس